Kuni <hesitation> Omukusiigikira nkainje nkwenkurora, abaana mubuli bunno obwiire ne'begonza munno, bassemerirwe kusinga ku'myaka yenyuma habwesonga nti ebyakalimageezi bwebiiziire, abaana bayiina obugabe kwetegereza chiki echikugenda omumaiso omunsi yoona. Kandi oyireho neekya, ebyendeema ebyeihanga ebituulimu ebiletera abantu boona na'baana kusigiikira ekiikaro kyoliimu, busaho entaro. Na'bwe egyo ensonga, ebye ndeema biri kurungi busaho rutaro, obuhereeza, amasomero gali haihi, amarwariro buli gali haihi na'bantu, tebakulwararara munno. Nabweki abaana neibaikara bayina obwomeezi obukwengombesa handi. Nabwekyo, nibaikara basemereirwe kukiira omubwiire bwenjuma.